سفينة la فكر kaga ayie سفينة <hesitation> سيدنا نوح ka عليه السلام neg hikr kaye dangi sienga aman na aman getikenai en taue tern nan ne falsinga tern nan ne كل waela tone owo owo soka kagsinga enin eny en en حاجة nourni edo tona كم يوم ga tern tangi sienga hido taren jabsin ga hikal leika tern kagsinga كل owo كل جنس tern owo <hesitation> kagsinga ondi karri tern soka kagsinga